Ifandraisan'ny samy biby kely ndreka a <hesitation> ohatra hoe samy manany karazany iny zareo de ohatry hoe zany a vitsika. Vitsika a! la magnano laharambe iny a refa miarakanina misy ny <hesitation> misy avy aty ohatra de misy avy ery de refa miaro zareo de le karaha mifandona bitiky iny karaha hoe mivisikisiky zareo zakain'olona hoe ny visika refa miaro de karaha mifampi-visikisika.